maal fudeni gad anjebiseen, akk wikii tokoo gaad anjebisenwoan anin itoo ijemee malaan baree suun goo dursaa shukul kiyy midafenoo boarbadaa aina woalbaa taan ijemeef wora kee woan suun kulii midafedee hoo rawodeet laan woarkiit galaa maal wikii tokoo gad anjebiseen.